אני כנג’בּל נكون מוסיקי מכשורס חית אלמוסיקי כדום לאלעד וכתقدر נוּסל ל'לוב נאס פי קול אלעאלם ועלא כל עמר ען דרך מוסיקי נقدر נעבר עלא אלמחשאר ונרבט בין ת'קאפט ביטאריקה עמיقة.